Εμ εν έχω κάποιαν ηλικίαν που εννά ελάλουν αχ τι ωραία να εξαναζούσα εεεμ εν θα ήθελα να ξαναπάω σχολείο, ούτε ξανά να φύω στο εξωτερικόν να ξανασπουδάσω εεεμ προτιμώ να βλέπω την ζωήν να προχωρά

Που 'μουν μιτσ̆ιά που 'μουν μωρόν εν εχάνναμεν ματς̆ του Ολυμπιακού Λευκωσίας με τον παπά μου εεεμ επαίζαμεν τρίτην κατηγορίαν εεεμ τζ̆αι ήταν- δηλαδή επηαίνναμεν κάθε Σαββατοκυρίακον στα χωρκά, στην επαρχίαν τζ̆αι εβλέπαμεν τον Ολυμπιακόν Λευωσίας τζ̆αι θθυμούμαι ήταν που τες πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής μου.

Νναι, έσ̆ει τόπους που εν πιάννει σήμαν το κινητόν. Εν' καλόν τούτον αν με ρωτάς εμέναν. Εεε στα κατεχόμενα εν πιάννει σήμαν το κινητόν μας τζ̆αι εντάξει εξαρτάται τζ̆αι που την- τον service provider σου. Μπορεί να μεν πιάννει σήμαν οπουδήποτε αλλού, τζ̆αι στες ελεύθερες περιοχές.

Το πρώτον παιχνίδιν που 'μαθα να παίζω στα χαρτιά ΄ηταν η σπάστρα, που παίζουν διάφοροι παίχτες, σύρνεις χαρτίν τζ̆αι το πιο δυνατόν χαρτίν μαζε΄υκει τα υπόλοιπα. Ο φάντης ειδικά ήταν το πιο δυνατον.

Αρέσκει μου πολλά να παρακολουθώ σειρές με ντετέκτιβ, εεε γιατί αρέσκει μου τζ̆είνη η διαδικασία του να λύσεις έναν μυστήριον, να βρεις τον ένοχον, να μαζέψεις τα στοιχεία, εεε έτσι με μιαν δόσην χιούμορ ας πούμεν πιστεύκω ότι εν' το ιδανικό show για μέναν.

Νναι τα διαγωνίσματα εεεμ που την μιαν εεε προσφέρουν έτσι μιαν ιδέαν του τι σημαίνει να έσ̆εις έναν deadline να πρέπει να ετοιμ- να προετοιμαστείς για κάτι εεε τζ̆αι ίσως να σε μαθαίννουν πώς να χρησιμοποιείς τον χρόνον σου σωστά. Που την άλλην προκαλούν έτσι άγχος στα μωρά γιατί τούτη η σύγκριση που γίνεται λόγον της έμφασης που δίνεται στους βαθμούς νναι μπορεί να 'ν' λλίον too much.

Στην γειτονιάν μου ήταν πάντα ανοιχτές οι πόρτες τζ̆αι εξέραν οι γειτόνισσες τι ώραν εννά πάμεν τζ̆' είχαν έτοιμον τον καφέν. Εμέναν εκάμναν μου έναν μιτσήν καφέν τζ̆αι εδιούσαν μου τζ̆' έναν κομμάτιν παξιμάδιν τζ̆αι εβούττουν το παξιμάδιν μου μες στον καφέν σαν εμιλούσαν η γιαγιά μου με τες γειτόνισσες της.

Στο σούππερμαρκετ αναγκαστικά εννά πάω όταν χρειάζουμαι καθαριστικά, εεε χαρτικά. Τούτα τα πράματα που εν ι-μπόρεις να βρεις εύκολα στην αγοράν ή ας πούμεν που ο μπακκάλλης σου μπορεί να μεν έσ̆ει μεγάλην ποικιλίαν.

Η μεγαλλύττερη πρόκληση νομίζω είναι να συναγωνιστούν τζ̆είνους που εν' ήδη established, ας πούμεν αν θέλεις να αννοίξεις έναν μιτσήν αρτοποιείον, έναν φούρνον εεε έσ̆εις να συναγωνιστείς πολλά πιο μεγάλες επιχειρήσεις που την δικήν σου.

Ώς κάποιον βαθμόν μπορεί να τα εκαταφέρναμεν να είμαστεν ευγενικοί μεταξύν μας εις τα σχολεία, αλλά, εεε, επειδή επήαμεν, επήα σχολείον σε μιαν εποχήν που εν εξέραμεν ούτε τι ήταν η δυσλεξία, ούτε τι ήταν το μπούλινγκ, εννοώ κάποια καινούργια κόνσεπτς που τωρά τα μαθαίννουμεν, εεε, πιστεύκω ότι, ε, κάποιοι που μας επεράσαν τζ̌αι δύσκολα στο σχολείον.

Εμ, έσ̆ει πολλές παροιμίες η κυπριακή γλώσσα, σπουδαίες παροιμίες, εεε, η αγαπημένη μου είναι μια που λαλεί «ο κώλος ο ανιβράκωτος ήβρεν βρατζ̌ίν τζ̌αι 'σ̆έστην» τζ̌αι κυρίως αρέσκει μου γιατί εν' πάρα πολλά αστείον να την λαλείς, αλλά τζ̌αι το νόημαν της εν' καλόν.

Το πιο όμορφον πράμαν στο σπίτιν μου εν' η αυλή μου, γιατί έχω μιαν ωραίαν αυλήν στο κέντρον της Λευκωσίας που 'ν χωσμένη, τζ̆αι επίσης αρέσκει μου το ότι εζήσαν πολλές γενιές ανθρώπων μες σε τούντο σπίτιν τζ̆αι ο καθένας άφηκεν κάτι. Νναι.